Salama alaikum soobaju am noy? Noy sugullaji mi laari a ɗo maari firtirdingo be ndanugo. Ko fe'i? Aɗo num-numta na? Useni accu numturgo, to damata pat useni yeccu Allah. To a waada du'a a yecca Allah pat. Ta-ta ndana asira be la'asar se jemma tan a fuddan ndanugo, useni.